wodi zane himbe naane, wodi zane ko Sali, wodi zane jutta, wodi zane hunde ko warata, wodi zane, kode, wodi zane naage, wodi zane leuru, wodi zane dabbaje, wodi zane koseje, wodi zane mayo, wodi zane ladde, wodi zane ndiyam koh shude.